محمصة ekon mn ta daye galag eli محمصة ga gokirosa, juogra angokani, fa kabaka eskair, wida in kaba fa giala angi, eska adem fa hussan kormi, kormi kan goon ta محمصة لذيذة eage log shogol mou كهرباء ya